Zah mbôla tsy miasa fô mail mikasika fitadiavagna asa nataoko ndraiky zah anatigny herinandro ma-manandefa mailigny dimy na telo arakaraka le asa a offre hitako, fô maily alefa amin'gny havagna ndraiky kamarady zegny <hesitation> araiky fô anatigny vôlagna raiky ndraiky na anatin'gny telo vôla.